हाथी दुनिया के सबसे बड़ा अस्थलिय अस्थनदारी छे। हाथी का सुन्द लंबा घुमावदार और बड़ा होगचे हाथियन। के कान और पैर बढ़न होगचे हाथी का सरीर जुरिदार। और भूरे रंका होगचे हाथी का नाडी की गती धीमी होगचे। हाथी तैर सकचे और गहरे पानी में सांस ले सकचे।